Luaina gai, vauruana gai, vautuluna gai, vaivat na gai, vailima na gai, valaptikai na gai, valavurua na gai, valavutul na gai, valavuvat na gai, avinun na gai, avinun ma tikai na gai, avinun ma urua na gai.